פאלחקיקה אנה כנמשי מאבין חמסה אלאף וסבע אלאף חטווא פלאנהאר יעני חוואלי שי חמסה ותלתין אלף חטווא תעתסעוד וואחד וורבעין אלף חטווא פלא אסימאנה כמלא כנחاول נבקא אה נשיט באש נחאפד עלא צחתי וחתי אלמשי כיעטיני וואחד אלפרצא באש ננפכר ונרתח שויה אה אה ומשי חאגה לי דרוריה פלאחיאת דיאלק.